اول شي بكون مستعد بقدراتي الخارقة واتأكد من تجهيزاتي، بعدين بستخدم القوة الخارقة لتوقي-لتوقع حركاتهم واخليهم يفقدون تركيزهم، كمان بستعين بالتحالف مع الابطال الاخرين واجمع معلومات عن نقطة ضعفهم، بستخدم التكنولوجيا الحديثة والاج-والاسلحة المطورة لمواجهتهم، و الاهم بعمل على اقناع البشر بالتعاون مع بعض لحماية الارض.